Dí untab, mëwín bëgurat kënjeej búweeti kabi weetina, nampaţ kantamb kënjeeji búweti kabi wetina, kata kanţop kënjeej búweti kabi wetina. Kooŋ balund bajon jába bujá ñaan ţopëba bëjá kël hee use pase na arul ajá mëmband ŋal bëlenj kayër butawa kënţuwa ţí ţënko anawisëba përe ţí kankanda mëndiŋ yenţ pëndee përe ţí kankanda kí nawisëna kí akëma. Abísari ngël bëliyëng tú anakëma abisarin kañaw kankanda hum.